Nyea ne mìa gblɔ nyawo, ne mì ɖo nyawo gbɔ be mìatoa, ke me yina asia nenema, vayi sana nu, aƒlenua, ne me dza gbɔ kpoa metsɔna akpata me be nu wluiwluiwoa, metsanawo gbɔ sigbe be meva le sa wo nene. Ne me va le sae, me trɔ nɔna ɖe le eme atsɔ nɔ ɖu, anɔ ɖe le ene anɔ ɖu kaka kpoa ŋkeke nyia gbavana ŋgba dzona, agba va yi tsĩ, kpoa nye me teŋ yina asia me via be mava yi ƒli looo, ava ɖa, alo ŋɖaɖa sɔgbe via kpo ma va yi ƒlia, kema lãvi keɖe kpo me va yi ƒlena le mìatɔ bu gbɔ atsɔ va kpe ɖe kpatame be nu wluiwlui, yebese be nuwo, keɖe keɖe, klui klui klui mɔwo kpoa metsɔ lãvia va kpenɛ, kpoa atsɔ ɖa, egba yi tsɔ ye o, ŋketɔ̃ ye o, magba va yi ƒle lãvia kpoa, nye me yina asime ɖe nu wluiwlui mɔwo ŋti o. Sigbe be mele ɖa nu via vɔ ye, lãvi ma be nya ke megblɔa, ya me li o. vɔa nu tsikɔ nu ŋua, metem gblɔ be no va yi ƒle lãvia le meya ɖaaa, alɔnyesɔ ma ɖaaa gbɔ va, wo yina ava yi ƒli va. Vɔ be kaka asi ɖa ya loa, nye metem dɔ nɛ o. Eke me yi asia ma, ke me tsã gbɔa ava vɔ kpoa, mítrɔ nɔna, eya ƒlem le aƒea me, wo me yina asia o. Me le dɔbadzi ɖe kpɔ, ye medɔ vinye be ne va yi ƒle eblia mgba le ŋtsã asi nye o. Ne va yi ƒli le atitongɔn <hesitation> va. wo le yi kpoa, etsɔ ga wo le yi zã ɖe kpoa, etsɔ ga va yi na xɔ̃lɔ̃a be ne xɔ xɔ de gome me ne yi be ye be goa me tito ya va yi gẽ, ne tsɔ do gome ne yi. Kaka woa ɖo asia me kpoa, exɔ̃lɔ̃ to nɛ be ga bu. Ga bu, vɔ sukuluvi woa ame evea kpata wonye, kotoku ame atɔ̃a bu. Evinyea gba trɔ le nenea kakaa dzo gbɔ mexe le dɔ ba dzi, me se veve kakaaa sie leke edze nene vɔa, ega bua ebu nye me kpɔe kaka na ne egbe o. Nenema be nu dzɔ kpɔ